amɛ huntena vɛsi matete li wozomɛ sian vɛnkatrɛr be'o be nɛ kinze kilomɛtre mɛ womu ji an yɛrɛ pumɛ ma pɛmu wa yɛrɛ